Yo ta hu u un. hí nixa ni xhii'nri xhitanri xana tá kana na oxa danruñonri costumbreyó kuan, na kanria seguir kanria seguir chí na nruñoa tá ho koga ta ni xa yó xana ta takuachi nrui vichí ta oxinxhi chí porque yó ta xa xanchi mexico xa chónxi ta nru taxa tekuininri lia tá duanenri kuannri dani kadi ká nru onka ña hó ñoo yó tu na nru ta ni nrini chi nguñaga ko xanchi mexico xan kadachónxi dá ho huanrigachí, ta ngua kanchí ta kao di'a mini kastila kanxhí.